Manao toy ny tamin'ny andron'ny Baiboly. Manamboatra sambo be na fitaovana hafa afaka mif- mitsingevana ambony rano. Dia entina daholo ny olombelona sy izay vatsy rehetra ahafahana miaina sy mamokatra. Dia eny ambony rano indray izany tsika no miara-miaina sy mamokatra.